صراحة أفضل إني أموت قبله, لأن صعب العيش بعيد عن شخص قريب مني, وبيكون يعني الوقع النفسي لهاد الأمر <hesitation> مرة مؤذي, لكن بالدين, أنا بؤمن بالقضاء والقدر